وقت الفراغ كثير مهم، ولازم كل إنسان يستثمر وقت فراغه، أنا بالنسبة لي أحب أستثمر وقت فراغي في إني اقرأ الكتب وأشوف روايات وقصص جديدة وأقراها، لأنه أحب القراءة من زمان، وهذي هواية منذ الصغر، وأنصح كل الناس إنها تستغل وقت فراغها في أشياء مفيدة.